Avion reta jembiporu jaeko kua iruera reta guinoï jenonde, jare jaikuekotɨva, kuare jaereta ojɨi ovevetayeve, jare kuare ogueyɨ yave ojɨrɨ ojo opɨta regua, kua mbae ngara ikavi